<hesitation> richaljiil taq chee', tulol, kokan, kuxen, <hesitation> q'ooq' <hesitation> mok xaqara' <hesitation> chee' re kikya' riwach wuxu' chee' che qet- am kiwach maal, li tzimaay, sib'aq' xu' la'.